रांदरान अलग अलग ठारार है रांदरान ठारारन उप्योग। भोजन कोसलू बनाओनु चे तेरे सापती वापनु चाहे तौलनु। है ते तौलनें ता अलग आवे काहे चूडाओनु है तो तेरे कौलु। तौलु अलग आवे भौर्तन अलग अलग सादन बनाओनु। अलग अलग भौर्तन एरं उप्योग कर सकापनु कि हर चीज। काजे सेखनु, तौलनु, भोजनु अलग अलग भौर्तन न। उप्योग करना पड़ा है।